Барои ман беҳтар аст, ки бидуни телевизор зиндагӣ кунам, на бе мусиқӣ. Сабаб он аст, ки мусиқӣ як қисми муҳими ҳаёти ман аст — он эҳсосотро бедор мекунад, оромӣ мебахшад ва ба ман нерӯи тоза медиҳад. Мусиқӣ метавонад дар ҳар лаҳза ҳамроҳам бошад, новобаста аз ҷой ва вақт. Телевизор бошад бештар манбаъи иттилоот ва фароғат аст, ки онро бо дигар воситаҳо ҳам метавон гирифт.